<noise> na kala kuedadoñu ye ikuexi na ɨ́ɨ́n ɨ́ɨ́nñu xi kuu jue'nui, te na lujua te na kukuu na jna'ai te nda'vi kuuso.